Fomba fandrahoana lojy, alaina ny lojy de lomana anaty rano mety hoe mandritra ny adin'ny roa na telo eo, rehefa izay ah de alaina ny cocote minute de arotsaka aoa anatin'iny ilay lojy avy nosasana de ampiana rano betsabetsaka mety hoe mihoatra kely anazy de ataingina, rehefa afaka telopolo na adin'ny iray <hesitation> eo eo ah izany hoe telopolo minitra na adin-dray de masaka ilay lojy ah de atao sôsy voatabia sy tongolo dia vita.